Mihaino mozika no tiako kokoa satria tsy mila mampiasa saina firy iny an, fa vao maika ary mandamin-tsaina sy manampy amin'ny fifantohana raha toa ka manao asa na manao raharaha hafa ianao.